כ'בין נישט זיכער וויזוי מ'קען <hesitation> זאגן די חילוק צווישן וויזוי פייגלעך זינגען, כ'ווייס ס'איז דא א פייגל וואס ס'הייסט א וואד-פעקער וואס זיי מאכן א הויכע נויעז ,א הויכע קול ווען זיי <hesitation> ל <hesitation> בייסן אזוי ווי האקן אריין אין די האלץ, אבער כ'ווייס נישט פון אנדערע פייגלעך די חילוק פון זייער זינגען.